ازا تقدمت اسبوعا في المستقبل، سابدأ بالتحقق من الاحداث المهمة التي قد تكون قد حدست خلال هزا الاسبوع، مسل الاخبار والتطورات السياسية او التكنولوجية، ساقوم ايضا بفحص كيفية تأثير تلك الاحداس على حياتي الشخصية والمهنية، <hesitation> بعد زلك ساحاول استغلال اي معلومات او مزايا من المستقبل لتحسين قراراتي الحالية، <hesitation> يمكنني ايضا تواصل مع الاصدقاء <hesitation> والعائلة <hesitation> لمشاركتهم بما تعلمتهم او حتى معرفة <hesitation> معرفة كيف تغيرت حياتهم، كما انني ساكون حذرا من عدم التسبب في اي تغيير غير المقصود في مسار الزمن.